Laana ndiwoowa, diwirta ko ene jogii bibje, bibje mbaawɗe diwde e henndu hono no sonndu ni, ko ɗum ñeemtina. Jooni noon waɗa moteeruuji tawa ina waawi waɗ- heɓde jeeynge. Jeeynge heɓa hokka ɗum jeeynge ngam waawde diwde. Ko bibje ɗe mballata ɗum diwde e heddaade e weeyo.